Shaving cream khe sengari siljak bahan o fulma bithi. Sengsa bai sengari silma bagwui jora o bahan rajagwui mano tei abo kwsa wngwui mano. O rajakma jaga tei kwsa chama jagano hamrwna bagwui o bithi no ma gulo. Wngya khe bahan ni bukur motogwui mano. O bithi no fulkhai chini saak ni bukur seere re wngwui tongo. Shaving cream no sengari silma swkang tei sengari silbawui bo fulna nango. O bithi no fulwawui sengari silkhai bahan jesakhai faano rajaknai. Aboni bagwui no o bithi no kaham khe fului sengari silna nango.